Ny karazan'ny lalao a- ny karazan'ny fomba arô ty karazan'ny hoe lalao zay ataon'ny vahoaka malagasy amin'izao manko zany andeha hizaha gala sa andeha hija- hizaha sp- andeha hizaha foot, andeha hizaha match, zany hoe zegny raha atao ny fampitaha alekoleko mandeha mizaha match satria amin'ny gala igny maro be <hesitation> ts- nefa ndraiky amin'ny gala mahasorintsorigny fa fa izy koa atao fampiatahagna aleokoleko mandeha mizaha baoligny e baolina kitra le <hesitation> na baolim-pokotany, na ino fô gala zegny arakarak'le mampisaoma ohatra artiste malazalaza a zah mandeha mizaha gala ohatra hoe tamin'ny Dadju aleokoleoko mizaha Dadju par rapport ny amin'ny mandeha mijery raha hafa tamin'ny kopikole teo igny, kopikole tsaratsara.